Ny sakafo ataoko ao anaty izany dimy minitra ahafahako hisakafohanana izany dia manendy atody iray zah, de mividy mofo dopaina iray, de efa ataoko <noise> ao anaty ny le mofo le atody anakiray de avy eo aho mamana rano kely zay asiko siramamy.